Aisait nating tapoor minon, fan faavot ainy sat iny vou nating fatsuiny non fo buiny posaa an fo buiny posaa tovei nating ruak non unya fueis, fan to mam nating sua rom mam te nai nom a kainy ainy ai vou tagei fi ro mam nei mam sikia tu kainy ainy tana fo numaa tsumam mam vaajio rom tan fo mes fo moun mam te kakoun ana mam te nom bus nai tagei rom a mes te kaa monin puak tsunia ana mam te nai vegiau of ya ei amam te komainy na rom tanun unya fueis, ra ma faan ta fo oainy tarobong ge fo painy takep iny fopis ana ra te na unya fueis ana mes tan puak te tsue na kaa, yo, tagei mi yam mes moun mi faan mee fo painy fats ra te nom a aurom ana ra te naa unya fueis. Mam nating kakoun rom gima isen na moun ge na fuan na moun puak via ovei non tan moun te kakoun ror tan naa unya fueis tan nainy tana aisat an posaa aisat tovei nating fatsuing non posaa tsian ovei. An mam naa rom taan rom mam namaan, mam tanik iny bup kan rom tana saa posaa nating fabiu non mam sisiuf patsukan rom nei namaan onot rom non mam nai sung rom unya fueis. Sung na ro mam roma sung vesau, mam atang tsom rom namaan, ana mam te as tsom tan posaa. Posaa to nating onot ovei non safunuu ana fats, safunuu ana ngim, safunuu ana aunom posaa tsian nating ruak non. Mam as rom as rom an fafakap nan posaa isen kan katsian ovei, fats safunuu an ngim ge fas safunuu an fats, kat non ya posaa to mam fokinai te kuu bus, nyo, tanik bus a <noise> ka na to ana ra te sung bus unyia teis. Sung ro mam teis, mam fokinai te of osing puak, ana mam fokinai te notap tan puak mam te ras puak unyia jias. Jias na ovei non tana aofing, mam te kakoun bus a fo ka tsumam, kirat a koverok gen bek, a bair govets kai romam, kainy binun unya tanun. An fokinai moun te tagio bus unya fo isen isen tanus tsumam, ana mam te na bus, ruak ro mam tan fo tanun, mam te binun fo kakaii tsom bihain mam te a vou ana mam te nom bus a fo kainy ainy, tsumam te komainy romam. U komar, u pos, u tapiok an sa tee painy <hesitation> kumu rom kai romam, papau romam, mam te govets mi ya. Govets romam mam binun fakap rom mam te fau fo kainy ainy tan fo koverok, fo bek ana mam te govet bus me nei teis. See ruak non e, ananos non mes a pan ruak mi ror, rait an mes ruak ro mam tsiny ka ta puak fataman iny non a puak, ai tsue non, okei amuan nana <hesitation> gumgum, vamuan nan <hesitation> fo moun te ruak, mi ina safunuu, nyo kat tsom rpu a isen na taan tsom, nyo nusainy varomi nyo te nainy atoiny famuan mami. Nyo nusainy mi romi fisen men fo kainy ainy tsumi. Mam te nusan, nusan fakap rom, mam te nom bus puak mam te ras na ya teis ana mam te nusan, sei te ruak non ne, ruak famuan non teis foeis mam te nusan tana fo kainy ainy tsumam kainy non sei te aton e ya tabin pis to ratsu, mam nusainy rom a kainy ainy tsunya. Orait mam te nusan fakap, fokinai nai notap mi ror tan puak mes sa pan tsumam aga ror ri te nainy jias me tan puak. Farua romam ana tsoiny ka tan puak fa tainy osto non puak ana mam te nainy atang pis naman na te moun iny jias aga ror ri te nainy jias me tan puak. <noise> vou ri te jias fakap ana mam te na busem fan na atom non tana vamuan nan na <hesitation> guv tan moun. Moun te ruak famuan me nei teis foeis mei famuan ror a kainy ainy tsuri mam te atom favot kainy ainy tana sen na pan tsun. An puak te tabin pis me ai te nainy nusan men mes, mes moun. Mam te naus osing ra mi ri inei fueis, tabin mi non, nusan non, nuaf ruak busen, pan urup en, mam nausing rom ri nausing miror a fueis, na ror sung ri tee govets a fo kainy ainy tsuri, ri te na bus tan fo isen isen numaa. Mes nainy kan ka minon nainy tana ruat tsian, fo kainy ainy tsumam pinin gim non ma nating kaap fa rof, tana saa fo tanun nating via minon ana aorom, aurom tana ruat, an fo tanun kumar, tapiok nating atang ror, atang ror tan nainy iring tana ruat, fo kain ainy tsumam nating iring non. Tauf <noise> aorom non, ana mam nating na mirom mam te agio ravainy tsun nyo, fo kumar te ruat non na ruat mes nainy mam agio rom, nyi tagei fo kumar tsumam nating arasan ovei non tana saa, mam te agio rom kainy ainy tana aurom. Ruat tsun ana ainysat tsian nating kat tap maromam, mam te gim maa komainy na vesau me fueis tan tsiko kainy ainy. An nainy to ya, nainy tsumam fisiki ovei mam nating tsiko sanaan, mam nating tsug of rom a mesmes ana mam te na me tanun, mam te na tanum ana ma ta tsiko fo mar fokainy ainy iny ainy: san tovei, tovei, rof varik mes nainy tana sa, fo mes numa iny guei ri sikio tu fo bus iny sua an ri nating sing ror ge rangat ror tan fo mes a pan te kamiror puak ana mam te guam bus a fo painy fats ana mam te nom puak ana mam te na foeis so resik ovei nyo kan nating ka kan rou tan nainy iriny to ai nan nainy tana ruat an nainy tana ainysat tsian nyo nating taga fi rou nei u fo nana tsun fo moun mam nating parits ovei rom tan, tan fo nainy iriny to ai nan. An nainy to ai nan, fo tsoiny gim ror ma nating fakouts ri nating gumgum tsun ror ri te matong mam fo mana. Te nating vajio romam tan nainy tsiko kainy ainy, fo nainy ainysat ge nainy tsian an ainysat tapor fisok non, mam kan mating ainy rom taa jian, mam sus tsun rom mam te atang tsun tana fo, mats siruu, matana faan, mam te ras tu jian mam te ainy, kainy faruets a painy kumar ge na painy tapiok ana painy pos, an kainy to aya nan, nyo nating resik rou finei, nyo nating taga kan firou nei <hesitation> guei kan tsumam nating kamiror ves komana numaa, an fo vainy tsian fo tsinarari kan nating <noise> resik kan ror, nating fa tsuktsuk kan ror finei see te nanon fueis e, nanon tanun e iny tsiko me taa kainy ainy. Mes nainy, fo tsoiny tsun nating sua ror, ri te nainy tsiko kainy ainymee. Mes nainy mam fo nanaa nating komainy nain <hesitation> tsiko nau rom, kainy fakor iny famas a fo naas tsumam an nainy to yanan fo nainy iring. Mam nating kakaa tsun kan faan, ka fi romam kainy ainy mam ugun rom faan mes nainy mam kamirou kainy ainy, mam tsue rom mam vagio rom, yo, sua ra unya tor, nainy tsiko ra te fo painy <hesitation> wat iny faruets a painy kumar, fo painy tapiok ana fo pos <noise> kainy ainy tsura. Mam te sua tan fo buts fuan, fopis a moun ge sen a moun sua non tan fo fo buts tsuri. Isen a moun sua patsukan nom, ge fuan a moun fifatau ror fopis a moun sua ror tan isen fo buts tsuri. <noise> mam te naa tor, mam te nai tsiko wat bus farei kesa, reng, tsui fo painy <hesitation> foronga an sa sa, mam nating nai tsiko rom ya unya tor. Mes nainy fo ka tori kaa ror namaan, mam nating mei rom fo fuan mataan tsumam kainy siuf namaan, mam te nom rarin fo kesaa, reng tsui <noise> an fo matuguaf, nom rom mam, mam te nusaing ya tan buts ana mam te mei miya faan. Mes nainy see komainy ainy kapee non gen gogo sof rom komaan manguru jias ratsu, tan fo tor mam te nainy nom ra mirin, kaape an gogo, ana mam te fau ra tan ri tan koverok ge bek, fau ra mi rori, mam te mei miya nei tan buts bus mam te sua miya faan. <noise> mes nainy mam vinau rom <noise> vinau rom, mam sua rom fo isen isen fo buts, mam vinau rom unya tor, vinau fakap rom mam te nusaan tan fo buts, kai non ainysat, kai non nainy rof, madav mam nai vinau rom mam te nusaan men fo buts tsumam fisen men fo nau, mam te sua me, sus mi roman, an mes a paan te komainy nau, ri te nai a rangat me, ri foiny ror fo nau tsumam, an isen a kots nau, mam nating <hesitation> fafifoiny iny rom ya tana fopis a takep ge faats a takep fo nau ton parits farei manguru, ufing an saf kainynau pis naa, isen na kots. Mam nating fakei rom a foiny tsunya na <hesitation> ngim a takep, an fo kainy nau finei gim on pa parits on, fo kainy nau finei banban, guavuts an mes fo nau, mam nating fopis tsun rom ya. <hesitation> vainy te nating komainy fafamas ror, kamiror jian, kamiror vainy te nating nei tsiko jian of ror ri, ri nating taan ror tan fo sovou tagei ror nau, ri te fa rangat tana mes tan nau, ana mam te fafifoiny fo nau to unya tsuri. San mes nainy, mam nainy vinau of tsun rom fo numaa tsumam. kainy faka tsun ana mam te favusuan, nei viviako varik <noise> ana mam te.